പിലിപിനേസി ദേസേത അഹര പദ്ദതി അക്ലേന അദിഗേര। ബഗ പതിര പുനന്ദ അക്ലേന അഹര പദ്ദതി അവമദ। ബൈന്കര വിസിസ്ത ബത് ബൈന്കര ഉചി അദിപുന്ദു അക്ലേന। അഹര പദ്ദതി ഛ്ഹിനേസേ, സ്പനിശ്, അമേരികനു അദിഗേ। ഐന അക്ലേന അദിഗേര മിക്സ പതിപുന്ദു വിരേന। പിലിപിനേസി ദേസേത അക്ലേന അക്ലേന ജഹസ്തി മസര। പദര്ത ഇന്വന്ത പദന അദിഗേ അക്ലേഗ ഇശ്ത ബുക। അക്ലേന ഇന് മല്പീര് അക്ലേന അദിഗേ തേ സമന്യ തേ സി। ഉപു ഗുലി മിസ്ര പതിപുന്ദു അവേദേ സ്വധുര ലിപുന്ദു। അഹര ലിപുന്ദു ഫമോഉസ് <hesitation> കേലോന്ജി ഥിന്ദി। ദലഗി പന്പുനന്ദ സിനിഗന്ഗു, ലോഛനു, പിയസിതിക്। ഹോലോഹോലു <hesitation> അദോബോ അന്ഛി നമദ കേ। ഫമോഉസ് ഥിന്ദി നമദ കേ മല്പീര്।